Ny akanjo tiako hanaovana izany ilay akanjo lava be ilay misalobona be, ilay tsy hita daholo fa ny voamaso sisa, izay izao no mba akanjo mba tiako mba handramana hanaovana